Ntaá ñuó chi ja na jin ka sao conservar tradicion chi kanúú xeen chi kuetya konte tiempu ka saá ka saá te ntavi xaan ja naá chi kuetyó ja tu tu xeen nu saá nuyoó ka yoó inka ladó.